أنا أحب الجراءة مرّة، أجرأ حوالي من عشرة إلى خمسة عشر كتاب في السنة، يعني إذا حسبتهم يمكن جرأت حوالي مائة كتاب أو أكثر في حياتي، كل كتاب يخلّيني أعيش مغامرة جديدة وأتعلّم أشياء تفيدني في الحياة، فكل كتاب له جصة وله أثر.